والدي وأجدادي يتكلمون التونسي باللهجة المحلية، وهي اللغة الأم عندنا في تونس، لكن عند البعض منهم كانت اللغة الفرنسية أيضًا لغة أساسية، خاصة أجيال جدودي الذين نشأوا في فترات كانت فيها الفرنسية أكثر انتشارًا في الحياة اليومية والتعليم، ولهذا السبب الكثير من التونسيين يتكلمون العربية والفرنسية في نفس الوقت.